سټپلر یوه وسیله ده چې د کاغذ پاڼې یو له بل سره نښلوي. دا وسیله د کاغذونو د نښلولو لپاره ځانګړي کوچني میخونه کاروي. کله چې سټپلر کارول کېږي، یوه میخانیکي برخه سټپلر د کاغذ پر سر ټینګوي او یو میخ د کاغذونو له لارې تېریږي. بیا دا میخ د کاغذ په شاتنۍ برخه کې تاوېږي، چې دا پاڼې له یو بل سره نښلوي. په دې توګه، کاغذونه یوځای او ثابت پاتې کېږي.